I- itabia yokhulia khusolana no khuvi nachama etabia yo mulembe, <noise> chama nende owasho, owasho naandre kenya omukhonye, owasho naumie kenye ombukule omuyile musivitali msi mu- omusilishe. Owasho mwivukule enge khulionye khwivukula omwene, niwechesia omwana fwima fileyi avetsanga nende efwima fileyi. Owasho jirani wo alinga omusiani wenyu, <noise> liosiliosi lirura jirani wo anyela khukhonya. chamane kate onyala khuchama omukhana wenyu ombe ochame musiani wenyu. Mchamane mufwima filayi, mutsyekho kata mukanisa, ekanisa niyo yitsisinja efwima filayi. <noise> niwinjila mukhunywa itsaka shiniitsai tawe imala ilera makhuva tofauti, amalwa kamalanga karela makhuva tofauti, okhwiva khurela makhuva tofauti, shifivetsa fundu fulayi tawe esie ndachama owashange ulia ukololoshe. Niwinjila muvakhasi va vandu, omalanga khandi okhukosia mamondo eshindu siwakhanyorira amamondo wiche wekhoyera nende efamili yeuwo, onyolanga khandi kakorile ilwanyi kho lano kenya omundu ove ne tabia imdeyi. Ove nende omwoyo kwa huruma wechesie avana efwima filayi, <noise> otsyekho hata mukanisa owasho kata nonyola naumie otsie omusilishe, owasho nonyola kate niva solananga kenye otsye otatuwe mulembe uko kukasie kuve mulayi kharaa wenawo avasho kata vosi nivavola ai vanoyu alinende fema efileyi mumyela khuchendra alala, <noise> efima fia khukosana shi nefwima fileyi ta nefwima fivi. Afadhali ove nende etabia indeyi wechesie vanawo etabia indeyi, jerani vosi nivalenga nivalk kweli oli nende etabia indeyi vakhorire alala nga majirani. Liosiliosi lirura mukhoeshere mukhorire alala <noise> avasho mularangana ninavo ta.